<hesitation> Mampiavaky japoney o kolontsaigny mampiavaky zare, zare tia miasa magnagno karahanje avake zare tegna misy discipline be zegny <hesitation> iaignanjare de tsisy raha mandehandeha ho azy fa discipliné be magnomboka amina zazahely tegna efa mipetraka zegny zay discipline zay de avakeo regny fagnagnaovagna arts martiaux, taekwondo anisany mampiavaky zare aby zegny zay.